Makasika irô karàna àby iô irô baka Lendy <hesitation> raha azoko honon̈o raha nitranga tamin-drô mba azoko honon̈o zio, irô zen̈y anisan̈y sivilizasiôn-drô zen̈y, sivilizasiôn-drô zen̈y anisan̈y sivilizasiôn tena fa ela parapôro ny sivilizasiôn’ny nolo jiàby zen̈y zen̈y ny ten̈a ny azoko honon̈oten̈a fa ela, fa ela.